Reva olona zô ka afakafaka izy amina fiegnana de antsovan' olona fogna matetika hoe mba manambitagna ndreka ara. Zany mantonga matetika hoe misy ifandresana zany le olona nahazo fahombiazana ambana vitagna io satria avy amin'ny olona manambitagna fogna matetika olona manandraha.